Ta'ayiɗe awaɗa zane humde fere bana mayo, ndabbawa, goɗɗo be pente koh be pencil arannii heɓu paɓawal ma sai a zana ko amari haàje ha dou